Karazany sabàka haiko zao <hesitation> chapeau de plage regny zao lafa anao handeha am'plage izy favin’zay. Ny kaskety amign’andro mafana regny e. Satroky ba a, lefa anao manintsy.